Eh! Sa passioi mia no è sa cusi. Sa cucina, no. Però <hesitation> sempre a base e pasta. Pata al forno e <hesitation> tottu custas cosasa. Sa pabasa mi a praghi a fai. Funti tottu cosa bellasa de. De fai. Chi si podi.